La gee ma mam wan basɛ la yu'uŋɔ dia la. Sɛla n sɔi la, fu san bisera yu'uŋɔ ŋwana fu ta'am kan di gee ken tara paŋa. Sɛla n sɔi la fu ka tuni tum katɛ koo la dagi sɛla ti fu yeti fu eeri la paŋa ti fu tum sɛla. Bala la, wunteeŋa dia la <hesitation> bulika dia dee mam kan ta'am basɛ gee la san gee yu'uŋɔ dia ma wan nyaŋɛ basɛ. Dɛna wuu, yu'uŋɔ la fu ka ba'am eera paŋa zo'e zo'e bala, gee la san gee bulika la wunteeŋa dia fu eeri ka mɛ ti fu ta'am tum paŋa tuuma. Bala la mam wan loe la yu'uŋɔ dia ti n kan di.